Dií liꞌndii ci dɨv ntɨɨ xaꞌa kada váꞌañu dií ci ntɨ xaꞌa dií ci ntuci dií ci ékmɨ kunuu aꞌa kui kunūu o kunūu aꞌa kanariu ī íkūviíta ni ci dɨvɨn vá ci xeetú o é lokepíca ñaañatacāꞌa dixi ne v kui nɨxꞌa kuintɨ xaꞌa.